الحيوان طبعا انا برجي الاسد والاسد هو ملك الغابه وزعيم الحيوانات وهيبه يعني ممكن نقول انا اسد شكلي زاتو بيكون زاتوا ذي شكل الاسد